Precee wǝǝ, vǝ́ a la yaalɨ ŋwǝ wǝǝ, vǝ́ e le lée piri ŋwǝ lǝŋ tɛɛnɩ lóo woolu otui. Oturu ya lée yee otui ŋpaŋpa vurǝ lǝ ŋ mǝ yee lǝ̈. Rǝkɨsa cɩkɛɛ ŋwǝ wǝǝ, vonu a la yaalɨ ŋwǝ wǝ́ e tini wǝ ke ri gukpǝ wǝ́ e kpii wǝǝ, wǝ́ rɛ ŋ no ru ŋ nǝ́ǝ pǝ ko wǝǝ, lée piri rǝ, ŋ mǝ woŋ oturu e le ci wǝ ŋ nyi lo furu oturu o lo ru koruwǝ a la pa yɩrɩ. Rɛɛwǝ wǝǝ, e tii yǝwe mǝ ŋ pǝ. Wǝ́ mǝŋ cɩkɛɛye lée yee aɖaayǝ wǝǝ, oturu e le tii nyiye ŋ yaa kpɛŋ oturu o lo pwo cɩkɛɛye ǝ lǝ kǝlɨ mǝ lä wɛ kpɛŋ e ci e tii nyiye mǝ ŋ fii nyarʊ. Rɨǝkɨsa pusui ŋwǝ wǝǝ, vǝnɨ kpii lǝ́ rǝ gukpǝ wǝ lo ɖo lä wʊpwɛɛkpǝ e lee ci kpǝ lǝ ǝ tɨnɨ. Vǝ́ e lee ci kpǝ lǝ ǝtɨnɨ ko lóo wo kpǝ. Ke vonu kpii wǝ́ tɨrɛ wǝ lǝh pǝ wǝ ppǝ pǝ kɨ wǝ kpii rǝ turɔɔrɔɔ wǝǝ, pusuye lóo ku oturu nye ci wǝ ŋ tuwǝ sa eni wǝ lǝǝmǝ kǝ́ ŋ née yee mǝŋ fǝ oturu e le ciwu wǝ ri rǝ pusui ŋwǝ na nɛ ŋ née yee wǝǝ. Rǝkɨsa akɛɛpǝ sa rǝ bɔɔrǝ wǝǝ, oturu voŋ ye sie lǒ tui yǝ rǝ atɛɛkǝ wǝǝ, atayǝ mǝ kɔɔyǝ wǝǝ pǝ lǝ́ǝ pɨlɨ lǒ otui ŋpaŋpa. Lä gɩtɩwaarǝ kɛɛyǝ atayǝ lǝ́ǝ sǝǝɖǝ, kɔɔyǝ ŋwǝ wǝǝ, siɛrǝwǝ ŋ pwolu lǝ̈ wǝ kɩkɩɩkɩɩ ŋ mǝ sǝǝrǝ wǝ. Wǝ ri pǝlǝ, suyǝ ŋwǝ vonuŋ nyo nuuru gǝtɩwaarǝ nyǝ tɨnɨ wǝǝ, ŋ mǝ wʊʊ rǝ mǝ ŋ ko mǝ ŋ kpii rǝ fuŋwǝ mǝ ŋ ku ne epipǝ. Dasɩyǝ wǝ, ŋpɨ pɨ lóo nuurui yǝ rǝ pǝ ŋ mǝ nuuru vǝ́ a la ka nyɩŋ oturu wǝ lǝŋ poŋ a yɩrɩ.